ازاى نعلق لوحة على الحيطة!! ,نجيب مسمار و شكوش وندق الشكوش على ال- المسمار, وندقه كويس وبعدين نجيب اللوحة ونعلقها, ولو اللوحة كبيرة شوية ممكن نحط مسمارين نسبتهم فى الحيطة كويس ب ال- المس- بالشكوش, فا كدا الطريقة ان احنا ازاى نعلق اللوحة